Mme utọ unám sé ami nkud, né ade unám side nañga ami ñkude, ami ñlike ange ké akpaiso ade unám nte udúk ikọd. Sa-ade udúkikud ade unám adehe ányè asañga ibáyá. Akpa afọ inung isuk imene anyin ikud ányè itiehe sinamne alulikeke ade unám adehe naha akude añye afo alike. Ama alike ade alafehe akparito Iso ade alopade Lu ade agwọ ama sé anyie ichọñg echid ke ñkpo afọ anúng atime aka ake jile anye nte ami aba usén ami ñtiehe ku ufọk ñsuk ñtie uduk ikọd asáñga-ali, asañga-alidúk esa ami ñkude ami ñlikóp ñte ñkpo anam chiọọọd ñke bene ańyen anyede ké, ke ata akpa ñto ñkpo mme like sa-ade uduk ikọd ade unám ñlik. Ke ami ikike ade mma támá nfehe mma aliwo iyó ke ufọk ami Adem nseeh udúk ikọd ali ñdaka njen ñkeben ikwa, ñliwine anye, ñkping anye ñwod. Sa-ade udúk ukod idebe ama ne agwo kébébéné usung nomo keed. Udúk ikọd ade unam adehe akpúkọng Fien, uñwém afọ, <hesitation> alunekeke úkpeme ubo aduñg anye uñwod. Uduk-ikod ade keed ke atụ unám aseke Asin agwọ ñlik ke idem.